Oyepƚ vaera jaeko medusa jaeko, jaeretako oiporu itentaculo jei supereta ipuere vaera jaereta kirai ipuere vaera ketƚeteiko kirai omƚiesa jare ipuere vaerako kua reta oyepƚ jare ipuere vaeravi oyembieka oipƚ vaera jou vaera jeimbiuno jembia reta oipƚ pƚpe vaera oiporu